<noise> Chile ndia ta sepenuhnya bisa teori yang paling matua na no maloa istilah ndia ala bentuk neme nade kode untuk sejenis sulingan yang linun di faik la'a pada masa kolonial ndia